Si pensu a l'annu dumila e vintitrì, mi veni in menti l'annu di lu càudu. Mi ricordu ca la stati vinni chiù prestu, già nni lu misi d'aprili li pirsuni jìvanu cu li mànichi curti tuttu lu jornu. Nni st'annu chioppi picca e l'agricultura appi problemi cu la produzioni. Li pirsuni ca addivàvanu armali àppiru problemi pi fari abbivirari li so' armali. Un annu di chissi nun avissi a vèniri chiù.